Ogbarui nchebe inosunya owei iru obaga noh oru bu iyejia noh ofu iwei isukwele iwei ohoke odokosi nhe-iwegeu wrh jimaka nu osu angba beb gimaka noh-osu <hesitation> iteh pot mah behshikwenu hahi nkepuru ireh weh guru ncha boh osua nbejimako ncha neh ekuosa ali-oro nbejimako ncha abuko aru oro obu nge weh gu ogbor Ali weh Jimako ncha su-ah werumako igwe weh jimako ncha su-ah ncha beh ji noh osu iru obaga kam bu aka ru-a noh oro noh osusia